اكيد هو نعرف ان حاجة متجيش و بالنسبة للعباد لخرين اما ساعات العبد يضطر انو معناها يبعد عل عباد بش مايحكيش معاهم خاصة اذا كان عبد معناها متعاركة معاه ولا منعرفش كيفاش باش نحكي معاه ولا مثلا انا منيش في حالة تسمح انو نجم نحكي معاه الشخص اذاك donc نحسب روحي معرفتوش